A ie ka io ma rô gne zakaindreo io e, tuto moa e fizakandreo an'azy io magnety an'igny vidéo igny anao da magnaraky ze raha aniny amignao, lasa mahay mahandro avao anao satria izy manoro sara hoe ha anigny sira ankoanan'izao, tongolo roy, tomatesy telo, tongolo lay asia an'izao, asiana ty karaza raha iaby ty da lasa hainao hoe zao aby e sakafo afaky mifangaro, da mahay mahandro azy avao anao sa.